أكثر شي رومانسي شفته كان يوم شفت شخصين يتبادلون كلمات حلوة في مكان هادئ. زي حديقة او على شاطئ البحر. كان الجو هادئ جدا والمكان مليان. بالاضواء الناعمة. اللي كان مميز انهم كانوا مغمورين في لحظتهم يتكلمون ذكرياتهم واحلامهم مع بعض. حسيت ان اللحظة كانت مليانة حب وعاطفة وتفاهم عميق بين الطرفين